أنا أفضل أن أكون عالقا على جزيرة بمفردي السبب أن الوحدة تعطي لي فرصة أكبر وأتعامل مع الوضع بطريقتي أقدر أستكشف الجزيرة وأتعلم كيف أعيش لوحدي، أما إذا كنت مع عدوي يمكن تصير توتر وصراعات وهذا بيزيد من صعوبة الموقف الوحدة قد تكون تحدي. لكن يمكن تكون فرصة لإستكشاف نفسي.